पानी भन्नेबित्तीकै हामी माछा सोच्चा छौँ । केईकी पानीभित्र माछा बस्ता छन् । पानी बिना माछा बस्त सक्तैन । माछाबिना पानी हुन सक्दैन भनिबट हमी कुराकानी अद्दा छौँ । त्यही अनुसारको अँ बहस पनि हुनो छ । तर, पानीमि माछा बाहेक अरु झिक्कै जीव जनावर पनि बस्दा छन् । कछुवा, स्याप, किणा लगायत झिक्कै जीव जनावर पानीमी बस्दा छन् । त्यही भन्दा अरु जनावर पनि पानीमा बस्ता छन् । पानीभित्र बस्ते जनावरमा गन्गणा पड्डा छन् । अँ त्यसपछि पानी जुका पनि हुना छन् । त्यसैपछि अर्का लगायत झिक्कै झिक्कै अँ जीव जनावर पानीभित्र बस्ता छन् । तबैले पानी बाहेक पानीमी माछा बाहेक झिक्कै जीव जनावर बस्ता छन् । अँ जैकी हमी पानीभित्र बस्ते जीव जनावर भन्ना छौँ । अँ प्राणी भन्ना छौं । अँ अँ झिक्कै झिक्कै स्याप, किणा अँ लगायत का जीव जनावर पानीभित्र बस्ता छन् ।